Gauti er tilnefndur í níu flokkum á Íslensku tónlistarverðlaununum sem verða afhent í Hörpu í kvöld í menningunni ætlar Bergsteinn að rýna í tilnefningarnar með þeim Arnari Eggert Thoroddsen og

Árnadóttur og taka stöðuna á íslensku poppsenunni en við byrjum á öðru þegar rætt hefur verið um innflutning á kjöti hingað til lands hafa andstæðingar innflutnings nær oftast vísað til hættunnar sem íslenskri kjötframleiðslu stafar af innflutningi að það að flytja hingað inn ferskt nautakjöt gæti ógnað íslenskum búpeningi sem í skjóli einangrunar sé laus við sjúkdóma sem herja víða um heim Karl g Kristinsson prófessor í telur að lýðheilsusjónarmið það er hugsanleg þjóðarinnar sjálfrar séu ekki síður undir þegar rætt er um að auka innflutning þú hefur fjallað svolítið um þetta og hefur verið minna í í umræðunni eins og ég var að segja hérna áðan þegar þetta er rætt og hörð pólitík og til

bændur að einhverju leyti og eins og venjulega eru neytendur þar

segðu mér aðeins frá því

hvaða lýðheilsusjónarmið það eru sem þú ert að vísa í og hver þessi hætta getur verið já það er þannig að stór hluti sýkla geta sýkt bæði menn og dýr menn geta sýkt dýrin af þeim og dýrin geta sýkt mennina af þessum slíkir sjúkdómar kallast

og það er þannig að það eru miklu færri af þessum

sem geta valdið

en eru algengar erlendis þar fyrir utan

mengað kjöt á Íslandi heldur en erlendis og þá sérstaklega í kjúklingum þar sem við erum alveg sér á parti vegna aðgerða í

við erum með mun strangar eftirlit með heldur en í Evrópusambandinu

bakteríu sem getur valdið blóði í niðurgangi og

landlæg erlendis þannig það er aðallega það annarsvegar að það eru sýklar sem eru ekki til á Íslandi eða mun algengari erlendis sem er þá aukin hætta af ef innflutningur eykst og

á fersku kjöti þetta er varðandi

en svo er hinn flokkurinn sem á við bæði grænmeti og eins frosin matvæli og

hefur orðið ljóst hversu gríðarlegt magn er notað í landbúnaði af sýklalyfjum og í flestum löndum er notað meira af sýklalyfjum sýklalyfjum í landbúnaði heldur en hjá mönnum í

sextíu og sjö prósent af öllum sýklalyfjum sem eru notuð eru notuð í verksmiðjubúgörðum og þetta hlutfall er sjötíu prósent í Bandaríkjunum við vitum að þetta þetta er frekar lítið hér og þetta sýklalyfja ónæmi er svo sem eitthvað sem hefur verið mikið fjallað um en það eru alltaf þessi rök á móti maður veltir fullt af fólki úti um allan heim sem er að borða erlent kjöt

að minnsta kosti enn þá fleiri en

orðum það þannig en er þetta vegna þess að líka þegar við höfum verið að verjast því að taka upp þennan innflutning samkvæmt alþjóðasáttmálanum þá höfum við ekki verið að vísa í þessi sjónarmið til

er það ef við tökum fyrst varðandi

og fleiri og fleiri er miklu miklu hærra erlendis heldur en á Íslandi þannig það er bara algengara bakteríu heldur en er á Íslandi við erum í ótrúlega góðri stöðu við erum í einstakri stöðu eiginlega hér á Íslandi sem við verðum að

okkur á spá í þetta áður og voru

að taka með lýðheilsusjónarmiðin það held ég að hafi að stórum hluta verið vegna þess að

smátt og smátt að verða betur ljóst hvað er mikið notað af sýklalyfjum í landbúnaðinum og hvað ónæmið er að aukast hratt í bakteríum sem eru á dýrunum og geta farið í menn og þessar bakteríur sem eru ein helsta ógnin í dag það eru bakteríur af tegundinni e

og þetta eru bakteríur

hluti af eðlilegu

manna og dýra

samskonar bakteríur hvort sem þær í þessum löndum sérstaklega í suður Evrópu þar sem er verið að nota mest af sýklalyfjum og þetta sýklalyfja ónæmi er að koma upp er þetta þá orðið þannig að þetta er mikið vandamál í heilbrigðiskerfinu þar að það tekst ekki að takast á við sýkingar hjá fólki já það er bakteríur sem eru næmar aðeins kannski fyrir einu eða tveimur sýklalyfjum eru orðnar algengar

til dæmis Ítalíu og Grikklandi og í þeim tilvikum aðeins eitt sýklalyf sem virkar á þær sýkingar og þetta sýklalyf heitir

var hætt að nota það fyrir nokkrum áratugum síðan hreinlega vegna þess að það var með miklar eitur verkanir og þess vegna fóru menn að nota þetta sýklalyf í landbúnaði og notuðu

í Kína sem hafa verið að þróast þar í landbúnaðinum og eru á svokölluðu

og gæti hugsanlega farið í

gert þær ónæmar og menn hafa áhyggjur af því að það breiðist hratt um heiminn og það hafa þær reyndar gert það er búið að finna þær í nokkrum löndum Evrópu norður það er ljóst að sýklalyfjaónæmi getur borist með hversu stór hluti húsdýrum eða fóðri og öðru slíku en samkvæmt þessu ættum við þá hreinlega ekki að flytja inn ferskt kjöt til dæmis já ég held að við ættum ekki að flytja inn ferskt kjöt ef við þurfum þess ekki því við erum að taka allt of mikla áhættu með því og ef það er ekki þörf á því af hverju þá að gera það frosnu kjöti og grænmeti og áhættan er vissulega til staðar og þess vegna þurfum við að

fara í auknum mæli að leita af

bakteríum í innfluttum matvælum og eins í innlendum matvælum ég held að ef við getum elt íslenskan landbúnað og þurfum ekki að flytja inn eins mikið þá getum við vonandi hægt á þessari

er jú eyja og við höfum kost á því að gera þetta og af því það eru engin ný sýklalyf á sjónarsviðinu

sýklalyf alveg væntanleg þá getum við vonandi tafið hana það lengi að þegar þetta verður vandamál þá verða komin ný sýklalyf þetta

verið eldfimt mál þegar þetta hefur verið rætt hér og það er ekki langt síðan að fyrrverandi forsætisráðherra ræddi þetta í í samhengi við við landbúnaðinn í í í útvarpsviðtali og það var eiginlega

en þetta er raunverulega þannig að við ættum að hafa

áhyggjur af þessu já þetta er virkilegt vandamál í heiminum í dag og alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur lýst sýklalyfjunum yfir

helstu ógn við lýðheilsu í heiminum í dag það eru umm sjö hundruð þúsund manns sem deyja árlega af völdu sýklalyfjaónæmra baktería í dag og ef ekkert verður að gert þá árið tvö þúsund og fimmtíu reikna menn þannig að þetta er raunveruleg áhætta hræða fólk því staðan hér á Íslandi hún er ótrúlega góð það sem við erum að reyna að gera er að reyna að viðhalda þessari sérstöðu sem Ísland er með og reyndar er staðan á Norðurlöndunum góð líka en hún er ekki góð

víða annars staðar í Evrópu eða í suður Asíu karl takk fyrir komuna í Kastlós við fylgjumst með þessu áfram nú skiptum við yfir í menninguna næst það eru íslensku tónlistarverðlaunin gott kvöld íslensku tónlistarverðlaunin verða afhent í kvöld hátíðin hófst nú fyrir stundu og heldur áfram fram verðlaunanna hér í kvöld hingað til mín eru komnir tveir góðir gestir þau Arnar Eggert Thoroddsen tónlistarfræðingur og dómnefndarmaður og Védís

tónlistarkona og

stjórnarkona í Samtökum kvenna í tónlist

takk við skulum byrja bara svona ja

ályktanir er hægt að draga mér líst afskaplega vel á þetta svona heilt yfir þetta er auðvitað ár að ryðja sér til rúms í meginstraumnum getum við sagt ég er bara nokkuð sáttur við þetta en mér finnst reyndar popp og

þetta ár ekkert hafa verið neitt sérstakt þannig séð svo ég hendi hérna í smá

eða litla bombu já nú bara fyrir tveimur árum voru rapparar mjög ósáttir og

er með níu tilnefningar langflestar

að því að nú er kominn vettvangur það er nýr flokkur tileinkaður þessari tónlistarstefnu og það var bara markviss ákvörðun hjá Íslensku tónlistarverðlaununum veit ég að gera það og lesa markaðinn svolítið eins hann kemur þannig ég tek undir með Arnari er ánægð með þessar heimtur og rappið er að fá svona þennan vettvang sem það á skilið og líka

það er breyting þar á og áður þá varstu í raun og veru að reyna að troða ólíkum tónlistarstefnum inn í popp flokkinn sem bara eru fimm tilnefningar og búið og

af leiðandi svolítið kannski fór Gísli Pálmi forgörðum í fyrra til dæmis já en er einhver skýring á því hvers vegna ja rappið hefur orðið svona afskaplega gildandi í

bara tekið yfir já bara er búið að gerjast núna í tvö og hálft ár eitthvað svoleiðis og þetta tónar svolítið við það sem er að gerast erlendis

komast meira inn í

hann er bara mjög sjarmerandi maður hann Gauti og hann er svona popp stjarna og ég held að hann hefði náð langt hvar sem hann hefði haslað sér völl svo sem eru einhverjir skandalar í þessu

söknum sérstaklega já það er ákveðið atriði sem við viljum fá að tala um hérna ég og

það eru ákveðin svona stef sem eru gegnum gangandi og hafa verið síðastliðin ár líka og svo ég setji þann fyrirvar hér fram að þeir sem eru að fagna í kvöld og eru tilnefndir og fá að lokum verðlaun eru mjög verðugir fulltrúar íslensku tónlistarsenunnar árið tvö þúsund og sextán að því sögðu

íslensku tónlistarlífi en það er ekki alveg kannski eins og ég upplifi það út frá því hvernig ég upplifi grósku tónlistar kvenna þá sérstaklega á árinu tvö þúsund og sextán og það svona kannski helgast af þessari síu

til eyrna fólks og eru frekar stíflaðar já við sjáum þarna til dæmis að

aðeins einn kvenflytjandi

mjög ánægður með hvernig bjartasta vonin fór þar eru þrjár konur og tveir karlar en það sem við erum auðvitað að glíma við hérna með konur og karlmenn í tónlist er auðvitað árhundruða þróun og það tekur því miður við erum svolítið óþolinmóð ég

áratugi að vinda ofan af þessu líka öfugt við það sem svo margir halda að hæfileikar séu nóg til að berjast áfram og komast áfram það er ekki þannig af því að tónlistarbransinn er bara með kerfisvillu innbyggða sem auðvitað hyllir strákum umfram konur því miður en sem betur fer og ég tók eftir því í mínum

fólk er að reyna að vera svolítið meðvitað og reyna að ýta þessu í rétta átt mér finnst þetta stundum ganga afskaplega hægt

Védís maður sér kannski að konur og kvenflytjendur eru tilnefndar í ákveðnum flokkum sem skilar sér hins vegar ekki í flokka eins og lagahöfundur ársins textahöfundur einmitt

mjög hressandi að

um þetta og mjög mikilvægt að opna á umræðuna en það eru plötur ársins lag ársins sem tónlistarkonur fá tilnefningar fyrir en þær einhvern vegin enda aldrei sem eða textahöfundar og þetta er bara greind orðræða sem hefur verið tekin fyrir í rannsóknum og þá er þetta einmitt þetta klassíska að stelpurnar eru svona nýliðinn bjartasta vonin en þær eru alltaf svona það er talað um þær líka í tónlistargagnrýni sem verk í mótun

þetta er allt að koma sko þennan stimpil sem fullmótuð tónskáld þá eru þeir komnir í

bara gerendur sem láta hjólin snúast hvað um svona áþreifanlegan árangur sem

í Kíton eftir að þið fóruð að vekja athygli á þessu

fyrst og fremst það að opna samtalið það eru tvö hundruð sextíu og tvær félagskonur í Kíton sem starfa líka bara við tónlist og allt þar í kring í þessum iðnaði en langflestar þetta er öflugt tengslanet og skiptir mjög miklu máli að skapa svona sem getur átt þetta samtal og líka bara auka sýnileika kvenna þannig það hafa verið stórir tónleikar og eitthvað samstarf líka við stelpur rokka sem eru svolítið að efla grasrótina og virkja stelpur

til þess að taka upp hljóðfærið og raða sér líka á ólík hljóðfæri

eins og trommur og bassa og við sjáum að það er ekki nógu mikið um það frá þessum atriðum þá upplifir maður engu að síður að það er kominn ákveðinn kraftur aftur í senuna og kannski sem endurspeglast í þessum verðlaunum þau voru svona við það kannski að leggja upp laupana fyrir ekkert svo mörgum árum síðan en nú virðist vera svona meiri orka já sko

þannig séð en það er greinilega búið að setja þetta í smá yfirhalningu og ég finn einmitt að

betra utanumhald og meira skipulag og eins og Védís nefnir svona að spegla í gangi ef það verður svaka mikið þungarokk eftir tvö til þrjú ár að vera þá með sér flokk fyrir það þannig mér líst bara mjög vel á það Védís yfirhalning og þau hafa staðið sig mjög vel sem að þessu koma og það eru allir auðvitað að gera sitt besta líka á þeim forsendum að þetta eru

á Íslandi sem er kannski ágætt að taka fram af því þetta eru ekki einungis hlustendaverðlaun þannig þarna ertu með fagaðila sem sitja í dómnefnd og og taka þetta fyrir út frá gæðum þetta skilur dálítið að og þetta er uppskeruhátíð í kvöld þetta er uppskeruhátíð tónlistarfólks sem er að streða þetta og er á þessum vinnumarkaði og þetta er stór hluti af vinnumarkaðnum og þetta er fallegt þetta eru falleg lokaorð ég ykkur frá hátíðinni ég veit að þið ætlið að fara á þessa uppskeruhátíð en tónlistarverðlaunin hófust einmitt klukkan sjö og var sent frá

þeim á Rúv tvö en útsendingin heldur áfram á núna klukkan átta þannig missið ekki af því en við þökkum fyrir í kvöld verið þið sæl